Le bestie pi inteligente a sun le sümie, in delfin <hesitation> põi pensu i can, i ciat e pënsu chë queste sian le bestie pi inteligenti